אִיֵה מֻהִימּ בְּזַאף אַנּוּ שַבַּאב יִשַּארְקוּ פִי אֶסְסִיַאסָה, חֵית הַדִּי לִמּוּשַארַכַה כּתְחַלִּיהּוּם יַעְבְּרוּ עַלَى רַאיוֹם וּיַאַתְּרוּ פִי מוּסְתַקְבַּל בְּלַאדְהוּם וְלָקִין קַאיִן שַבַּאב מַעַנְדְהוּם־ש אִהְתִמַּאם וְלָא מַעַנְדְהוּם מְעְלּוּמָאת כַּפַּאיה, וּדָּאקּ שִי עַלַאש חַאסְנַא נְזִידוּ פִי לְוַעִי.